I tena mampiavaky kolonsaina any Italia koa zagny, indreo aloha da tena miavaky ame resaky tantara io ah, amiamy indreo any akaikikaiky indreo aby ny niandohan'izao fi- e - resaky civilisation io, ame indreo any e resaky miziky avao koa ame indreo, ndre nahandro da akoa ame ndreo agny aby ny mpitia raha ny hoe Italia zashy miavaka avao koa izy ame resaky nahandro, hainy io karazan-draha io, akoa zagny ito pizza hoagny matetiky toa de indreo iza aby ny namorigny an'io.